Ny tena tian'ny <hesitation> mponina aty izany an dia ny baolina kitra. Tena hoe vao resaka fanatanjahan-tena dia baolina kitra no ao an-tsain'ny olona aty. Ny ankoatr'izay an, eo ihany koa ny <hesitation> ringoby. Izay roa izay izany no tena miavaka aty.